Laha gny fomba <hesitation> fanofà tomabily andafy any aloha, tsy haiko zay. Sady zaho koa raha mbo tsy tandafy any rahateo. Sarotsarotsy avao zany ny resaky fa ataoko mety mitovy amy gn'atiky avao gn'any. Mety tsy de sarotsy loatsy. Andafy any zany, tonga de aloa <noise> ny hofan'iny laha ohatsy ka <noise> vola raiky iha manofa azy, tonga de aloanao vola raiky iny, la andesinao amizay tomabily iny, ze tianao anandesa azy, sady tsy mila mpanday azy fa iha avao ro manday azy, iha nanofa azy iny.